Al lugga al mamin luqqan hine dar na wa badamanna yom wahid alkalma al elma hubas al luggal fransiya wa addalil assawa ana gul hudada finshan ana hidayi adduʼal al helal bi jawirat gade dol da chat hilal bilkalmo be luggal fransiya.